Minalomi'á nujun xhi mexico nal ñajan, ñajan ta'á kalanio xhin xhí en niatuke ye'e latalike xhin xhixvixnate nda veeni lakalanxhi vee kayotoján, hí na'a nda konochi ya'a ján vidnex ñatuken ye'e tala lukechin xhinguen niyee ndakala ni nionxhi.